<hesitation> Raha ohatra hoe andeha hagnano vakansy a à paris zaho a am'mpizaha tany <hesitation> raha ndesoko voalohany longany a passeport mban'ny visa-ko zaigny miteny hoe ah olona avy arÿ zaho hoe avy am'firenena karahan'zao. Faharoy a lamba, lamba zany sy mainsy ndôsina koa satria lamba rô indôsina de fahatelo a mitondra telefaonina satria telefaonina zao efa hoe raha ohatra hoe hitondra fanga- fangalan-tsary zany zao efa vitanà telefaonina de telefaonina aby si zany mahavita raha jiaby, de telefaonina mila ndôsina.